أفظل السفر بالسيارة علشان تكون مريحة جدا لي ،وأكون <hesitation> ماخذة كل الأغراظ اللي أحتاجها، وأنا مرتاحة وأكون لوحدي ،ما في أصوات وظجة وناس، <hesitation> أنا من الناس اللي تحب الهدوء، وتحب إنها تسافر بمتعة ، يعني أسافر بروحي ، ما آخذ معي أي أحد.